في الواقع عدد النوافذ في مكان عملي قليل. مكان عملي ليس جيد للتهوية. الى ما اعتقد ان النوافذ هنا بحدود الستة او سبعة نوافذ مش اكثر يعني